<hesitation> Ninyowe kubuza ebisumulizo no kubuza esiimu, nyowe mbaire nengamba hakiri mbuza ebisumurizo ntabulize esiimu habwokuba hati bwo kubuza esiimu, bulikimu ekyange kyona, nechiba chikozereki, kibuziire kimu. Hati aho, akiri mbuza ebisumurizo. Habwokuba, no sobora kubuza ebisimuruzo, no genda wo muntu ondi kukingura kofulo, ne bisobora kukingura kofulo yaawe yenyiini rundi ki no sobora kuchwa kofulo nkegyo ezitali sente nyingi nka esiimu habwokuba hati kunaga esimu, <hesitation> sente ziri nyingi, esiimu neba yasente nyingi hakiri naga ebisumuluzo orba kofulo nkichwe no we kichwa, Orba no genda no funayo ebindi ebisumuruzo okakinguraho baitu esiimu ne ba, <hesitation> no ba obulizibwe kintu ekyamaani. <hesitation> Ebintu bya maani ebikuba bifire, habwokuba musiimu, haro bintu byawe ebyoyawire orba bihandiko nkebyo, okabihandikamu <hesitation> no ba oferirwe muno muno, number za'abantu, <hesitation> ebintu nke.